So ko tawi mbeɗa jogii mbaawka hiirtodaade e neɗɗo mawɗo, oon wonata ko Muhammad yo kisal Allah won e makko. Kanko addi nelal diine Islaam. Ko neɗɗo jogiiɗo hakkile no feewi, mo hono mun alaa, jooɗɗo mo hono mun alaa, danndoowo aduna oo fof. Ko oon njiɗmi jooɗdaade, mi yiydee mun, mi haaldidee mun.